Raha izany tsasa'kadiny izany an, hoe hanao hoe tena hoe sakafo, hoan'olona anaky dimy an, tonga dia "pâte à la carbonara". <hesitation> Maka "lardon" an, dia tongolo, tongolo gasy, <hesitation> dia ampi- tetehina an, dia endasina miaraka sa- ilay izy an. Dia <hesitation> asiana asiana "crème fraiche", asiana fromazy, dia <hesitation> ampiarahana ilay izy. Dia iny an no andeha ho ho araraka ambonin'ilay paty nampangotrahana.